हमारे यहाँ सबसे जादा खिचड़ी बनाई जाती है। और हमारे यहाँ सत्तू खाते हैं और उसे मठे के साथ खाते हैं।